بختار إني أكون عالمة، لأنه العالم يقدر يغير العالم ،ويحقق اكتشافات مهمة تفيد البشرية، الشغف بالعلم يعطيك فرصة لفهم أسرار الكون ، صح الفنان يمكن إنه -يي-يمتع، ويرفه الناس، لكن العالم له تأثير أعمق -يقد -يقدر أنه يساهم في الأبحاث العلمية ويساعد في تحسين الحياة.